impa ho nii koropemorokong ong bank u'kisa numong rorongupe morokong ongyori poti nii pehkonori nui ong bank monorung nong ongi nekonoki uringi. Impa ho u'kisa ongi arawaki unui bank manni tinguhekongu tumotukong, <hesitation> pngbc, westpac, anz bank, lloyds bank, <hesitation> ho bank amahtimah urumo urukong. impa ho service manni mirahu ngung meng ngawangmo urukong, nommaiko ponna urinopo tatapu napamo urukong. Ong bank manager ngung, niho noru honno bank manager nowori siuwai mitee, ho kakoto, lloyds bank manager, <noise> ni nomurong kong mitike, nii ongi hekoki tavern ngoriki newummo ong kakoto korokorong nong impa korokorogu nomurong rowoki tuhah, nohung nong ni siuwai ngoring, no'rong ei ni siuwai mihe hamuinong. Kakoto yangpara manager impa e'kong ai nomurong ngono howono mitihe, ti pokono howono mito, tiki stori meto topo kukemurong ehkong, niho ongikoh cocoa board haha'moromo kieta ki. Impa ai pu'yemuro e'kong ong poti miruro ukomuro mitike. umike ehkong ti siuwai, onunno <noise> umiro. impa ongho yaki nommai nouru rinau uu'yeuhe rinau ngorong impa rinau woro nompa tuwoku ai roki ningno piheupitong ho manager <hesitation> tokuko police turongui yong roki ningno mitong. Mito ai nohuiyong nohrong ei huhe. impa hoko nommai ningi powoi tongugung. Impa ai ehkong nohrong nii nii yaki nakarongku nohun'ong hoko ai ningi powoi tongumong, ei piheu pitihenutong ong kai nommai wakoya po'po'koro kong, ho ai benki roki tapunghe hamorui ngoni bank nommai tapunghe hamorui umurong. Piheupito ai nohrong ro wako po'roro kong ro noniki toku namah ngeyeronghe nong, tiwo tihro ehkong ai rano nong ti arawa turumarare. Turumararo tikite ai korokoro ro ho ai tiwoning tapumo tuku ho loan tutuh rong. Impa ho nohuhnong tinohno ai hoko bank manager ko ai hoko kakoto toku nahah ta'tai ninno ti uri mitong. Impa <noise> ho rorongumo nohuh nong ong bank u'kisa urumong tatapu honna meng ngawamo urukong. Impa irong ngori ho iro turong hoyori no'ra monomonomo nohungong kai ong bank iro urukong roki ya profit ko urukong, roki pekong profit ngawahe urukong <hesitation> Tatapu meng ongori nommai urinopo toku noi ngawakong, ongya millionaire ngung pekong bank profit ngawareiko urukong. <hesitation> ho u'kisa urumongko ho profit ngawa mong roki roruki ong service roki mani mirahu ngawamo urukong. Ong bank iro turong ho hiya monongong ponna roki mani hapatah nong ngokong, ai nawa' ho ong rumnaru iro monowamo hapoto tawakong ni toku onohungong ho riku bank mukisa huku topowoning sasoworokung. Iro ong amount noi sihihetong mani noi sihihetong bankikori deposting ngoiro inoinoko nahah ko mokusing nawa'ko wan thousand sirikui bankikoriki, impa ongyori moi komikah noki piro tururoro ong moni rokong monoimo ai zero kori tuyu monoihetong tiko hoko owonowo rokong ongi koto management fee teukono, ongkoh service fee ki teukono, amahtimah ki teukono, tax ongi bank tokisakong. Impa hoi tiwoning tongimmo kopingmo ong rokong account moi komikah noki toku noi riing. tanakite koto ru'huhetong tiko hoko ongi tax amahtimah teukong. Ong u'kisa urumong wakoya hoko tax amahtimah tokunoi tuhah ngung, yewoning ya haha'weng mong. Ni hoko timuru hohu ngong akai ong bank hoko tunupakui mirahu <hesitation> nee roki manni Roki ong bank pokong business ngong kung nommai ai rokimani munatoweh munatemehkong nokongmo hiya noi ngonghe, ho benki pokong tatapu tanakite noi monongkong. Orutiru roki ongyori amah raini me'kong, ongho monare honna mirahu noi ratikewakung, ong benki iro roki manni roki nommai tapuwarei koring tokunoi, roki ong moni orungku pekong business ngawakong monukong. Ni hiya ho na'mukong hiya ho tiwa', ong o'ko tax hiya amahtimah, tiko monoikui ho hiya amahtimah transaction noworokong moni kopi'kong tu'ki ho amahtkmah tuhah impa ne hoi temu'kong. Hoi roki manni ongko small business, business pehkamah tanakite koto ru'harei no nu'kong tiko hoiko orutiru temu'nuiong. Titi timuru mono mono wakuino. Impa tiki ongi meng bukaki nu'kong ong bank hokoto teller ngung, teller itakono noi window teller ngung pekong space noi tukong wakoya nommai tokunoi eneke napa'kong. Ho space tiki tuyu ongkoh nommai yesi tiki ne'weiong ongko yesii tu tri hours ko napaherong, nongu manni ho sevis toku napai eneke next day ko hokoto ruu tiru koto turuwe'herong. Ho hiya tiwa' tunupaku riku ong, ong benki ningi nohungung hiya nei mirahu ngawakong. <hesitation> Ai nawa'ko benki nei mukisa hukui riku mirahu worokung. Tiko ho nekong haha' ongi roki ruu tumong nawa' iro pingko tatapu nopihe, eneke kiaku ko mihenong. Ni poti noi ngori onyori sunday nawa' roki ti nong benki kori tu' ongiko nomai namakong ong nommai business honna ngokong ni ho roki ong <laughs> tatapu nopupoku, tatapu nopu. Ho nawa' rainimarayu nahahe rong poti rikong, kiya'ku hu'hetuiong, impa hoyori tiwa' yaki mani na'sihah. <hesitation> Tiko ro sevis nopiwoki ai ro ho benki nahah ko mokusing ro benkiki toku tapurui tong, ho service mirahu nopiwoku. Ho ponna tiki kungi unui ho airoki hoyori nong urahah urukong, noi toku rahah ngung ruhe'ku monoirihetong. <hesitation> Tiko ho ong benk pokong tatapu tanakite monowakong. Benk iro turong hoyori timuru nohu ngung yewoning ya sensi kah yewoning hiya noi mirahu ngokung. Nawa' ho pekong management wako ya toku noi kaikairuwe' uhumo monowakong. Ai ongite nawa' ho information hu'se awa'kong nahah aah ngoni topo meng unurong. Ai nawa'roki ongyori moni deposit ngong kong monoma'kong topo urukong, oku nahakong ong urahah kite sirakong. <noise> hiya ponna ho ong benki iro ururong tanakite, ong benki ong meng tiko owo nawa' roki tukono. Ho benki ong nawa'roki ongi tukong ai nahah ko mokusing tatapu nawa'ho meng manager noi komikah siraku riku owoheko rituhetong, tiwoning. Ho kingking ni tuhengkong, tiwoning. Ho kingking nii tuheng kong nahah ong benki aii neeki hoi hoiya riku nommai mirahu owo pu'yewaku ong hiya tu'ki rituh hetong. Ongkoh kiakia' uwing tiki raki tum'otuku ong koto rainingenyu ho koto pipiruhaherong. Ho ong nei yesi tu, tri hours napamo uruku, ongiko ra tiko tu'tong. Ho moni okurewarong tikiko eneke okurewaherong, manni hoko naa'sihah toku ngoworomong. Impa ongikoto kungi eneke uwiro eneke tiko raini gnoriki ngongu ne'wengyu nongu itaiuruherong. Oikoto teller tii pehkonguna tikiko ongkoh nommai ho hundred tapuwa'rong, oikoto teller, one, two, three roki ya yesina tiki urure. <hesitation> impa ho yii arung tiwo ngawah monomonomo nohungong, ho ai hoi riku honna noworiki pekong komikah noworiki huro rituh'etono. Tiko hoi nommai ho pekong honna ngung toku ong puri toku pipiruhah tuhah ngung ho roki nahamo uruherong hoko ai ho moni napahe moni sirakong ururong. Oo sirairong ururong, impa niingi ho manni nohusing tiko roki hokoyo business ongi urukong, ho pekong moni gnawamo urukong. <hesitation> Impa hoi riku hiya hoi arung tiwo ngawah <noise> hoi riku rituhung kuino. Ai nawa'hoiriku gavman nohu'kung tiwoning ri yewoning ya toku korokorowa'kong yi, ho ong urahah nommai tu'ki nekong toku monowakong hoi gavman. Tiko neho ai gavman pokong nommai ngung, hoi gavman ho hiyatiwako monoyewakung. Ong sevis nommai ama'kong toku kotah <hesitation> toku kotah nowo ama'kong, manni topo monomammo nu'kung, ai benkiki yaki topo tapumung mo nu'kung, ho u'kisa urumong ho manni komikah ngung <hesitation> ro ong officer ongko officer ngung manni uwimo business houses topo meng mingming nawang mo uruherong. Ong impa urukong niingi nohungong noiko pihetong nawa' ko roki tuuko yii nommai monohetong, piro tiki heko korukoru timo ong tuu pun nawa'ko moni yi no'ri ohe hawui pihetong. Ong u'kisa urumong ong hiya tiwo ngawah toku noi kukahngung. <hesitation> benki urumong u'kisa manni ho tatapu honna. Ponna aii nommai u'kisa urumong hoi benki tapuwang yu, ongori oversea yii o'ko ongori cargo napammo urukong. <hesitation> Cargo ongori koh siapan namah napammo urukong, china ko yii, order ngowemmo urukong tiko ongi benki topo tapummo tukong. <hesitation> Impa iro ho hoko kingking ho rorongusing ongi benki ong roki manni ong takisi manni honna nepemu'kong. Impa ong ko tax niingi nohungong nee toku yewoning ngomeiyong? Owo neme'kong kako kori tax hahemu'kong, irc ki eneke tax nepemu'kong. Nii hoko tiwa' nohungong ontoku yewoning, yewoning ngongkong? Nii ho no'ra roki manni pongusere morokong, ho irc monorupe tikong nong. Tiko kako nopungku ai ong tax punnung kong tikoh hoyori koh wholesaler ngung. Impa eneke ongko irc eneke tax punnewung kong, nee aii on tax tingu hekongu taims punnung kong. Impa titi timuru ongi gapmani monomono kuino <hesitation> nii nohungung nee ongi gapmani roki manni ova tax ngomu'kong, ong tax tingu hekongu taims punnung kong. Impa bank kori mi'konoko eneke ongi bank eneke hokoto amahtimah tokise mu'nuiyong. Hoko hiya tiwo ngawah ongi mumaringung manni tiki ko gapmani kori manni monomono wakung, hoi law ngawa konopo, monomono wara nahakung ong hiya awa' tunuping. Nawa' ong tax system yii sen tiwo hekowo monomono wakung, <hesitation> nawa' hoi country noi yewoning punna'kong, <hesitation> ong tax yewoning punnakong. Nee owo ngome'kong ong koh kako punning eneke hoi ko ongi koh wholesaler ngung aii eneke ong tax punnihetong. Ho price tuyu tikite eneke ho tax charging ngaraherong impa tikite end of the month, month komikah noki eneke irc kori piro eneke ho takasi punnihetong, kai manni naa'sihah, <hesitation> bank kori siringko eneke bank ki eneke ho tax neperuitong. ong hiya manni hoi yaki nawa' toponing monowaro nahakung ong ai pipol roki ongi gapmani tuu'kong <hesitation> onungno benki. ho timuru topo meng monmono yewakung. <hesitation> Ong system impa turong topo seking ngakung nah ontoku toponing ngorung kong aii ong pipol roki ongi gapmani tuuno'kong? Aii nawa' nii huhmoinong aii nii toku kukah, ho roki ho ngong kingking tiwoning roronguhnong, impa nohumo roronguh tiko ong u'kisa ongi u'kisa roronguh nong ongko irc toku ya noi tumo tukong, nii toku kukah. Impa iro aii ho takisi ongi nopema'nong mekusing irc ho ai gapmani kurohoto kong roki oruki nah u'kisa yewoning, yewoning ya tumotukong ni toku kukah, aii nawa' ho tuyu ni toku kukoh nong. Impa roruki nohuh nong ho hiya honna rorongusing ho ong benki yaki ong takisi nong mapu. Onko koh dep atm ngoriko card owonohiro titiko ehkong ho tax neperai. <hesitation> Sms, mobile banking ngori owonohihetong titiko ho fee charging ngeyerang eneke, weii kai manni naa'sihah manni tiki aii ro toku nokikung tiwoning moni ngopenong tiko ro no- nopiingko eneke tiki ho tax neperang, kako punniku tax tiko punnerang. Timah nawa' ongkoh, hoko hekomah piing tu'ki tax tax tuhah ngung. Impa tururoring hoko rorongusing eneke tikoto irc kori piku eneke tokiserang, bank kori piing eneke ko tax, kai ho hiya tiwo ngawah manni monomono wakung, <hesitation> nee aii roki ya hokoto mumaringung koto uwirong ho hewa noi riwaherong tiko hoko tawammo uruku neyori koh ngawah ngung iri newamo uruherong. Aii niingi yaki tiwoning <laughs> monongong nohungong ho aii ong koto ngawah ngung koto uwiherong, tiko nee ho pehkamah yewoning koto huhe ongikoh teramo uruku. <hesitation> Aii ho yaki nommai tu'ki painohung mumaringung nong riwaherong, reko koh nongu manni roki ho mehnu ngung tummo tu'hetuiyong, re nongu koto ngawah ngung tummo tu'hetuiyong tiwoning. Ngoni ko koh nongu roki ho newarei nopo unumo unuhenong, tiwoning. <hesitation> Roki roruki ho ai newungkongko ho ai ho gapmani moni opi'nuiyong <hesitation> tiwo ngori nohunkung ho noki roki mingme'nuiong tiwoning. <noise> Roki kingking honna ngosing roki hoko, <hesitation> ong benking, benk iro turong hiya nei monomono wakung ho <hesitation> uwa tongungung ho pekong ngawangawarei ho haha' nee yii, nee yii urinopo ama'kong nei tunupakuung. Tunuparo ai ho neekong community topo nu'nu'kung tiko ne tu'ki hoyori gapmani po'ki nuiyong bank ko eneke ho nekong moni sirungkong, tiwongori nahah ho ai bank riku inamu'ku neko nommai riwarei ngung. Impa titii ai honno gapman riku to'kai tuto ong hiya urahah ngung neki nu'kong tapuma'henuiong. Impa noi ho roronguh nawa'roki bank noi mukisa owohukui riku, tiko arawa ti ong bank ki ponna urumorukono, impa ong banki ponna urumorukono riku hoko hiya roronguh nong toku noi, tuwongori ho urahah roronguh nong riku ho tanakite monowakung nahah ni kahemiro wo pihe ho timuru ya mingkakong. Impa ne ai ongi riku mukisa bank mukisa nei huku service ya mirahu nei naparei <hesitation> ai ngong kingking niingi tiwoning monongong, nawa' ho koh nepeko nawa' ho yewoning ya monowakong. <hesitation> Impa ko owokoh poo' nawa' nohuguino hokoh car park rinawakong roki pongoko huhotawa kung, impa ho carpark roki tikoh no hukahukarah impa oikoh noora rakarakui, rakararo nommai customer ngung tikiko ne'we' kutowengyu, chair rainingaku ne'we' kutowengyu eneke koto pu'yewaring. Ong koto kuu nopo kuhkemmo uruku. Tiwoning ho service mirahu aiho ne'ne'we naparerong owokoto kuu ong tv ngung sirakuino, ne'woi monomonoi tikiko nahaku next, tiwo tihaku ongoto kotoping. Impa ne hoyori itarei, ongko sihawah haro'ro ko oukung, hirawah haro'roko pukuino ngawah noki nu'kong. Ho hiya tiwo ngawah toku monowakong. Ongko bank manager hauro ongko chair ngung aru'ro, ongkoh water cooler ngung aru'ro, tuu neimo tiki ne'ne'roi tuhetong. Ong toku amah timah chair manni siraherong ponna raini ngakuino, siraro ai tikite ro owokoto kuu urikingko ai ro toku namah onohihetong. Roki koto piro tiko koto. Ne'roi tv monomonoimo tuku pu'yerahe rong, puyeraku ai piro serving ngaraku rahah runoring rinono runorohetong toku namah onohihetong tiko ro topo ne'rorong. Ponna ho monorungong nawa'roki itai akuramo omorakong ai niko nawa' ho tiwo ngomorokong yi. Impa mewa roki ho hiya timuru sirewakung titiko noitakori monoyewakuino monowaro impa ai ho hiya noi sensikaku ai nawa' hoi bank noi huhetongi ho ngawaherong. Ongkoto nawa' ho nama'kong ong maragu pongusere ngung sihiri'he tiki ngewengmo uruwo. Impa hoi honna ngung riwakong ho potuana tingu sensikewaku ningi nohungong sensi noi ngoworokung, hoi ongi bank kikori honna riwakong monoyewaku sensi mani noi honna ngoworokuino. Ngong kingking honna impa ongori bank impa ururong ho timuru monoyeu ngono. Owoti impa roki bank wanpara tukono impa ho niupara riku huro honno yi ya ho sensi noi ngoworokuino tiwoning. Ho kingking ningi honna roki ho tiwoning monomono ngom rorongusing, tiwoning tiki ngewengmo uruwo